ا<> أنا نحب حاجة يعني تكون عندها <hesitation> مرتب عالي بطبيعة الحال حتى إذا حاجة مش في اختصاصي؛ لأنه حتى إذا خدمت، ولا اشتغلت في منصب مرتب ظعيف، وحاجة نحبها بطوال المدة باش نكرهها؛ لأنه ما فماش محفزات مادية، وديما يعنى المحفزات المادية أفظل، أفظل حاجة باش يخلى الإنسان <hesitation> يخدم أكثر، ويقدم أكثر.